अगर मिन लौटरी जीत याली त मिन सबसे पैली गरीबों थै भोजन कराण फिर अपडि मा थे घुमाणू लि जाण। और अपकू एक स्कूटी खरीदण।